أفضل درجتشة حرارة في النهار تكون مابين الخمسة وعشرين درجة مئوية وتلاتين درجة مئوية، وفي الليل إنها تكون مابين الخمستاشر درجة مئوية وعشرين درجة مئوية، عشان الأجواء تكون مريحة للكل، مايحسون ببرودة زيادة أو <hesitation> سخونة زيادة.